Yo, fo binun natiny kat ro nyo, <noise> tagun ro nyo, tagun rou tan fo voinyvoiny no te na ta fatouf. fatouf fakap ron nyo ta tabin me, nyo te nasnas, nasnas rou. Kainy ainy te mas nyo te sak ya tan fo <hesitation> nyo fiko raro ri mam te vagum mam te ainy. aimy fakap rom <noise> nainy ainy fakap ro mam, an mangai te na tan fatsuts ana nyo te na tana binum. binum nating kat no nyo natiny fakats fisok ro nyo tan tou kaka tsonyo, nyo natiny fakats rou ma nainy binun tanun, rev pos rou, rev rou a kaniy ainy, rev rou fua farei non fo melen an sana tanum binun tanun rou an koman tanun to aiya nan nyo rev rou mamatsik kana rof iny ainy, fo pero vavis an fo sana kainy fa ainy fatabin fo numainy guei binun fakap ro nyo, nyo te na nyo te kat painy nau vinau rou ge sana kat rou sana touraf nan ya nyo te tabin me mam te nom butts mam te sua fatabin faan. tabin mi romam faan mam te nasnas fatabin pis, nasnas ainy fakap. Mam te vagum, sisio rom fo sisio, sisio vavis tsun rom, sisio fakap rom, nainy mangai komainy goros, mam te goros bus tan nainy tinan goros rom favusuany rom puainy mes goros fatabiny rom, tagun tan mes nainy, kat patsukan fi non to, mam na rom tan faatouf. fatouf fakap, na me monmon, monmon fakap, ainy ainy mam te naa tan fo binun, binun tan comuniti, binun tan lotu binun tan saana nainy te fiko ror man nating na rom. mam te tabin fatabin me mam te tavek pis tana fo mar binun kat romam, faarei fo binun iny nai vatsvats a sana kmana for numa. <noise>